Mam sakɛ ti n wan bɔna zi'a ti ma'asega bɔna gana zi'an ti wɔlegɔ bɔna sɛla zuo n sɔi la, fu wan bisera zi'an ti ma'asega bɔna la, ɔɔrɔ san pugum bɔta la kɛ fu la se'em me, fu san bisɛ lɔgerɔ pi fumiŋa pi pi ayi, la wan ana fu wam gee la san tuula ti fu sɛgesi basɛ fu kan magelum nyɛ ma ma. Ɔɔrɔ san pugum bɔta la bɔna ti fu yu'urɛ bugum fii dikɛ fumiŋa zi'ire ayi, la wan ana fu wam gee la san pugum bɔta la mɔregera la se'em me ti fu dikɛ fumiŋa kiŋɛ ka lusɛ ko'om puan, fu wan yese ko'om la puan wɔlegɔ/tuulega wan kelum bɔna la fu. Ɔɔrɔ san pugum bɔta la bɔna ti fu pi fumiŋa la futo la wan ana fu wam gee fu san bɔta fu sɛgesi tuulegɔ saŋa fu kan magelum nyɛ ma ma.